نعم، دراسة الإقتصاد والمالية مهمة، لأنها تساعدنا نفهم كيف تشتغل الأنظمة المالية في العالم وكيف ندير أموالنا بشكل صحيح، هذا العلم يساعدنا أنح <hesitation> نتخذ القرارات أفظل في حياتنا اليومية والمستجبلية، عشان كدة أحس أنه لازم ندرس الإقتصاد والمالية في حياتنا.